Tereq! Kas toromiis? Mul kraan tsilgus ja ma esiq ei saaq taaga toimõ. Et mul olnuq vaiq kedägi, kiä ärq parandas. Kas ti saat tullaq täämbä näütüses vai hummõn?